खाना बनाते समय मसालो का उपयोग स्वाद को बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के स्वाद उत्पन्न करने के लिए करो जात है। मैं आमतौर पर जो मसाले इस्तेमाल करतो हूँ जैसे हल्दी यह रंग और हल्की तेज़ स्वाद देने में प्रयोग होत है यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होत है। धनिया पाउडर सब्जी दाल और कढ़ी में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो जातो है। जीरा तड़के में या पकवानों में खुशबू और स्वाद के लिए इस्तेमाल करो जातो है। मिर्च पाउडर इसका उपयोग तीव्रता और मसालेदार स्वाद देने के लिए करो जातो है। गरम मसाला यह एक मिश्रण है जिसमें कई मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची और इलायची पाउडर आदि होत है। जो भारतीय व्यंजन में इस्तेमाल होत है। हींग दाल और कुछ सब्जियों में हल्का सा स्वाद और खुशबू लाने के लिए यह उपयोग कई जात है।